A ye nafaa soto le, folonto keebaalu niŋ i ye a je i ye dindiŋolu kuluu, ha dulaa le bi jee puru i kanaa mantoora kuo soto jee, bari saayiŋ n be ñiŋ tenboo miŋ to, niŋ i ye dindiŋo niŋ i ye dindiŋo kuluu i maŋ a kuluu i ye a bula bulanna wo ñaama, niŋ a funtita, a ka taa kuu le soto, miŋ ye a loŋ ko, a faamaa maŋ a kuluu wo la, walla a ye taa duŋ dulaa to, a faamaa maŋ a kuluu wo ñaama, kuluo nafaa be a la baake, folonto keebaalu ye i diŋolu kuluu ñaamiŋ aniŋ saayiŋ kuluuroo be ñaamiŋ, i fatata le, i maŋ kilinyaa